. Zii sor rabẽẽ nia mda lõ ã ere eebu e’ nyor wõ sor i yii bu ããn zua. And bu ããn ẽ ã buetẽn dɛdɛɛn nu e’ õ dõõ bu lõ sar ãmã. So abẽẽ lu mdã nu ẽẽbu sor i ãã namã zua ã yii tua biradẽẽ é bu ããn zua bẽẽ lu mda nu ẽẽbu tema nɔr kɔ wãã le ã dum, waa tenabu mãã mãã emã-ep sah Bari ãgarã ã sah lɛɛ ba to emã-ep ã dõõ kɔr le sah yii bu ããn zua. And ããn zua lu ẽ bɛ̃ɛ̃n é kããnà kããnà kããnà kããnà Sor õ yii ããn zua, õ kɔ, õ kpò é lõõ namà zua sah tèrè lɛà dume ã kɔ dɛdɛɛn tããghan, dɛdɛ̃ɛ̃n ema-ep é ã bẽẽ-ã lelõõ bu lõ zua ne wãã tenãã-yere sah yii bu ããn zua; meh bu lõ ããn zua meh õ tɔn ããn dum, õ ẽrẽ ããn lẽ tɔn, õ ere ããn agi-a, õ ẽrẽ ããn yùlóó, õ ẽrẽ ããn kùsi; so abẽẽ dõõ m da m̃-ẽrẽ ẽẽbu bu ããp zua, é bu ããn zua, sor õ yii bu ããn zua. Bẽẽ meh kwii lõõ lò ẽrẽ eebu dɛdɛɛ̃n sor nɔr kɔ ãlu é bɛɛn kɔ meh õ le taa yɛɛ pya ãledum sah yii bu ããn zua. So ã bẽẽ dõõ kɔ m̃ ẽrẽ ẽẽbu ló sor é kããnà kããnà kããnà kããnà kããnà é ne pya na bu tɔ ne pya na mugo. Sah i nɔr na ghenu, i ep nee nu é wẽẽ kii dɛmé sah tère dɛmè na ghe i ep na ghe lõõ ãã lu si sah nɔr nu kii lõõ sah ẽrẽ ẽẽba. . Nɔr bẽẽ zii zua ã ké, ẽrẽ lõõ ã ããra lɛ̃ẽlẽẽ á ẽrẽ káánu but dɛdɛɛn nu ã kwi ale bu nɔr dum. So sor dum le sah myii bu ããn zua bẽe meh ne kããnà eebu e’ kããnà kããnà.